kerja ata paling dia'n keta jadi ata bisnis, ai bisnis ho ite ngance bisnis apa kaut. Bisnis cengke, kopi, bisnis coklat, bisnis dea agu apa kole iwo'd, bisnis ho gelang naik seng ne. Pertama'n bisnis ho harus olo manga bisnis lain, hitu bo misal ne cengke, kopi, coklat. One mai bisnis hitu ite sepisa eme mai wa mai nain keta kerja hitu, ite ngance gelang weli oto, weli motor agu weli mbaru, agu weli tana. Hitu gah eme do seng ite gah hitu po kawe ine wai kut nika ga. bisnis ho inti'n ne mai wa mai nai'n agu neka ngonde, ai manga kole kae dami ata bisnis. Hia ho olo pertama;n ne pika ikang, poli pika ikang hitu hia gah weli oto. Weli oto hitu hia gah bisnis durian, mai one mai pika durian ho hia gah ngance weli tana laing, weli mbaru, weli tana, weli oto. Hitu tara nggo keta kerja ata paling dia'n hitu jadi ata bisnis.